Arrat konsiderohen të mira për përmirësimin e kujtesës dhe përqendrimit për mezzo të përmbajtjes së lartë të acideve grassi si omega-tre, të cilat nxisin shëndetin e trurit dhe funksionet njohëse.